لازم يعني انو ينحط عدد ساعات معين ويحد يشتغل بيها الانسان لان كثرة الساعات وكثرة الشغل غاح يتعبو ويودي امراض وتعب وانو الحكومة لازم انو تعالج هاي المشكلة مال امراض الي راح تطلع بعد انو ما يشتغل الانسان ساعات اكثر من المحددة لوا فا يعني خطر اصير على المجتمع بشكل عام.